Tlər sabul ku ba na, a nay a zandd yo har ivi aka chi həda ga da yo har ma wa sabul aka chi hvda ga sabul njo mər tlər na cha atəwa laku pam pam aka chi na həda njo mər tlər na sabul njo chinna kar nə kar nda məno in a dzsn mən ma a lətə ləda kar in ne meno ha a dzen mən ma a lətə həda kar in ne meno ha dzen men na ma a hətə həda məno gware sabul məno china nə patlə nja ku huda tlar na məno mər ana sabul atə həi həba na cha ngə məno mər tlər na sabul məno china kar dzamən nd ma bəji na a hətə həda tə. ahir na cha nga banda chi həda ku kar kəmm dnn da məno ha mə mər tler ana sabul aəno ivadə nə ma dəhə brig da məno wada ma pa. a ka uya sabul ka wada nə kəl ko ngatə dzaka ma. a ivu aka wadd amma maka gwarə sabbul ka ka wade nə ko da amani wadə kura cha ko ngatə kərngha ivi ndə chamzu na cha gwa, atə sabul patlə cha a ku huda səna kwa vala məno uya məno wadə nə məno china həda a dzən mən. Banda na cha nga sabul mən mər tlər nə məno china shala sərsum kəmən nə ma bəgi na məna səm nya svrsum ku shalla kəmən məno gwa. arə sabul mə no china nə shalla kəmən nə tsa. aka məno bəla uya məno pau va nya sərsum kw ava nya bəgi maka chii shalla ya aka uya sabul vla shalla nga a cho chi mmanakə wa ma cha ma. a adab ja ta sə malmal, pa. a ka uya sabul wa a shalla nda ndo, manakə wa na cha gwa. ati sabul manakə nja, ya sə manakə ngha məno mər tlər nə a gu cha vala mən məna china shalla kəmən nə tsa, aka məno uya mər tlər nə vanya pachi banda nan ga ku mada ale nya sə ləng ləng ingə məno mdir tlər nə ga ivi ka mota ngani uli ka machine vanya bəgi ndo nda hərə həda ya məno gwa. a mə na china məno i məna china nda ma cha mə no i na cha gwa, atə ko nanda ma nda hətə həda məno gwarə sabul məno china nə tsa, aka chastu, ma uha iui ku ɓəjir uu ya ma cha wi alenya boa na a laku manakə ɗa tə wa ivi laku ba digal tsabu ɓadigal tsabu ma cha gwa sə fəl fəl kwa, Kwa hətə həda maka gwa na sə fəl fəla kwa kala fa, atə tsabu ya mada tə fa. atə tsabu alenyi ko ka shi pito nyi tanyi biti ka yena ana cha ka ado chi mai kwau wa amma mo ka gware sabul ka dabtə nv kwa chi fəngh kwa da manakə kwa da chuduru dəhə səinga ku huda tlar sabul cha, dəhv səinga vala sabul nja, dəht səinga ku huda tlar na sabulndara vala na sabu kwa vala ku gyakə gyakəmən ng ava nya bəgi ma. a ko da ta vi ngani ma nndea səkar dz ada cha go ta vi was hi tsikəbiya ta vi nda vanya pichi kəl cha gware sabul ana biti cha chi biya ta vi nda təvi cho dzukwa gwa. Kwa, ngam mə səna ga. atə ta vi nda a hətə tə həda gagada a chon au gwa ngam nja tsikəbiya ta nyi wa ma cha kə gwanarə sabul ga chibiya takin da ni tsa. akar tavi kwa pəszu chaməu ko dzuka gwa kway a ko ngan tsəu nde mai jə shili ajo shi piya tanyi engə wa kal cha shili tsa, adze biti ya a cho tsa. adze biti znge tanyi kəl cha gwarare sabul cha vavidzə dzənyi. Ya ko ɗa amanə ngan tsəu ndə ku dahə səna cho məra ko ɗa cha gwa takə ga shin ga ko da cha mai ki nya tlər ga shili ga ko ɗa amann ja dai təvi cho mər dəhə sə kər cha tsa. adzə biti ya ma cho tsa. adzə bit inga kəl cha gwa. a vina sabul tə achari ku gyakəgyar ndə sabul ana vaala gagada ku gyakəgyar nji ku dəhə ndo kwa məra kku duməəya naa dabul sə nda ma cha ada cha ku gyakəgyar ndə wa dehə ndə məra ku gyakəgya nyi a cho ngatə məsədakura cha wa ngam ma cha a sabul da wa dəhə səndə mvrə nganə ada cho gaty məsədakkura cha wa ko da həda tə da dzəgha ko ka gwa, are ɓite ko waɗa macha a sabul ɗa wa ko ka tsa, aɗə ɓiti nɗa. Maka səkar dze kushə kəl ko ngatə ivi da ka wadəu iva amma maka uya sambul ka tsa, a dzə ɓiti nə kəl ko ngatə ivi ka nda ka taəer ndə ma, a ya ngə tanyi ngantsəu ku bəji na həda ada ku kargha maka chəw tanyi ku biti ga dəgbiya a da ka liwa art sabul wan ɗa ko ngatə mə sə dakur ha wa amma ma dəhə ɓəji ka gwa. arə sabul ga dəgbiya kaya nghə ə mako ha nyi ma. a ma. a na kə təkərəgh kwa bəla da ka tadə kaya kar nda ka dəl ɓiya atə səkdu ko ha na cha gwa, ati yon a dnyanə na. a sabul vala ɗa oal oalə sakəda yi ɗa oal oalə ku gyakəgyar nji ku ɗunəya na